Vilany vy zany no tegna tiako lafa mahandro satria igny e mora taizana sady mora mahazo hafanà, tsara ho an'ny sakafo mila fotoa lavalava <hesitation> na mahandro henan'omby. Da ny sakafo koa lafa andrahoa amin'ny vilany vy e da tena matsiro.